ٹوتھ برش کَمہِ مقصدٕچ کٲم چھِ کران؟ دنٛد برشُک مقصد چُھ دنٛد صاف کرُن تہٕ دنٛدٕ برشُک بُنیٲدی مقصد چُھ دنٛدن خٲطرٕ استعمال کرنہٕ یِوان۔